Nte, haa. parisiko nte nka lafi baake feŋolu minnu dunna wo lemu ňiŋ moori buŋ to nkoolu la feŋolu ti. nna pantaloŋ niŋ somiisoo duŋo maŋ siiyaa, mee dondika baalu lemu, dondika jaŋolu nka wolu le duŋ baake